ווי אזוי קאמיליען'ס קענען כאפן עסן איז זיי נוצן, זיי האבן זייער זייער לאנגע צינגער און ס'זייער זייער קלעבעדיג, זיי קענען ארויסשטעקן זייער צונג זייער שנעל אין ווייניגער ווי א סעקונדע און ס'קלעבט זייער שטארק, ס'כאפט די עסן און זיי קענען זייער גוט זעהן זיי קענען זעהן פונקטליך ווי ווייט זיי דארפן צו ארויסשטעקן זייער צונג, און אזוי קענען זיי כאפן זייער עסן.